Te ngang meke enang o <noise> awongo pekonpongo mesko otolomampango ule, lepo meke lomaita kalamamo te o polo. Awago te pekego wekeng wekango gawepe. Ninang amili asila galala te tei luliotalalawai te a nikano te osino awatono, amili woo gawaling ka te, polo enangbu, kalapu napo amdi tauto gawaling ka te tego nai tolialie angata, amiligo, kogbewai nalo teka le tewato wopalawai, teng te polo lepo lomai kalapago wa, ol pekala nii otomemui nopenawato. Awa to tang, tewa ka enanag bema wele bota welila irang pekala asing mokena gawepe, wau wau elima, tang te lepo te, sali saling balimampo teka lepo kawa nawete komba kombako, oga enang o, ai te radoi pekamas ne eng lepo te kawa nai wata ai oto loie. Te anga onga polo ko te aba oloitowai, apama walu ongo peka lango lobi pange bualupengo, lalimolima onga aro abilinaro meke moabialune otoi teng Teng te lepo awa kalapago, o awato nii otomemuinope, ai te otomengmo ka ule o, napo te tang asing ule awa kosi asi oto oto ai pekego asing enang dalama, pela pelanamaleko ka te tang asing tawela taiepe. Tewango, <hesitation> ai enang bango, lepo meke kala pagong, te ninawa asi enang o, te pekango wekango gaupenna nanne, awato nninang tang asing enangbeko, bos bosieio, enang balitope, nandoi ammili gawama te teka lanoka nai poloma woliaitope, maka te ulipo ketai otonna <hesitation> pagau kotai kapeta niko, ai nikong pekala anasnala. Te okopoko pekego agata, pange lenuko nang'ai te nado alewa gawewaina teka tei leko, ai lepo te otoingo kame eeko, apama enang o, walu auka teuka gawangko apane awo nee kakatana ogo pekauka nai mokauka aupeita. <hesitation>